Ɓaa taa nə mee a puttáá diwa sááɗ ndə han naba ngə yausə me ngə ko. Ham tausə ɓa nən yau nə jerusalem ngaa ən kéésəwa ɗənda'ira sem ma rob'mara, bə kwasa nən yausə me nə ko kənso ɓa, a likarkarn yórsə u kaahwa wa yi kautə mbəsan pelelele a ɗura ursiwa sááɗ ɓan bədəaaɓisa kaah yin yau me a a kadoo puttáá diwa maawá tə timi mara'ira keke, mee min kaɗii kən, u meeta pusapu pu puwa a puttá ádiiwa ma kənsowa kamin nana wo yitə kono ale a wo a koa liura, lauwa rabte bə kwasə mee ééwá mee har kanh ki yi ti na taa koba̱ kən ééwá nə ko kənsowa, nən yau mee hansəsə mbə ɓaa yóasa likar karwa ɓa sáád Ɓaa kau mee kəsno kən nən yau mee ko nanso kən nən yau mee ko nə wər kən ma nuwá ngaa ɓaata mbə kosə pəəra ko mbə wərwa, tina tu kaahya kənso kən, tina maasiwa kənso kənso, tina paɓisawa kənso kənso, tina paɓisawa kənso kən, tina ɓaa kwang kwang ɓaa mbə taalə təsə ɓa kənso kən, baa bən kosəba har ɓən kem ɓəan káá mbə kana tinasiso mbə wərə. Ma mbə hiiyá hííya tən kausə, wato tən kaukauɓa kənso ngən ko, ko ngəwər ma nuwá, ə ndə siyo nə kéesə mee, me har kənə taa kobəaa ham nən yausə mee nə koa puttááɗ wa maaɓa ndə hansə sa nə ko nə wər kən nə téé kən ngaa yadda ɓaata mɓən kosə ko ɓə wər bə tééyá. Mee miniu an too pənoo a kuɗa, anə too pənoo a sentana ale ənə sokə kwakwatə naɓongərawa a sin